Ndinokwa uvuseva ikikinga, kwanza luga jiangu, isasi ndilikuno, ndiwesa ndibalisye ukusova iluga ndisova ikiswahili kwasbabu, tuwakane navanu, amakabila tofauti ujungi isova ikihehe ikikinga nakimanyire, jundisova ikihehe au ndisova ikiwasahiki. Lakini chuhakana napanga hapa nukinga jango, natukasove ikiswahili tuseove ikikinga ikyakunyumba. Halafu kungusikile nokwa ukusova ikikinga, hata ningauje kunyumba, tukwakala navakinga vajango avanyaruka moja jutupatine, kwahiyo jususidi ukusova ikikinga. Na ndomana ikikinga unsiki moluso ungatamwe uvu kama kunuka, nakija kaa una ndisama kwasabu kungusi kama ivi tukwakala nukinga jangu twisove ikikinga, ndiujire kunyumba ndisove ikikinga, kwahiyo iluga kama ijo une ndikujinokwa. Ikiswairi ndio ndinokwa, lakini twisova kwasabu, nditwakile numunu wanikwelewa ikikinga.